मा माका दोस्त के या गया। दोस्त ने की के चाल। माके या। मा गया तो उने चाय बनाड़ी घर ने। चाय ताती ची तो उने प्लेट मंगाई। वा कांच की छी तो चाय गरम ची। चाय डालता ही वा म्हारा हाथ से छुट गी। छूटता ही वा टूट गई। तो दोस्त नाराज होगो यार म्हारी मम्मी नाराज होगी। टूटगी तो उसे केंगा यार गलती होगी। दूसरी ले आंगा। अब टूट गी तो टूट गी।